Tomi lori baawo ɗuuɓi hamsin mi daran mi yecca be dow ɗobe duɓiiji warande ndandanda ko fe'ata, ngamman ndikka be Dara kala ko milari banda damuwa haa yeso pat mi yecca ɓe ndikka ɓe waɗa ni taawaɗe ni ngam to on waɗi ni ɗo be wakkati kaza wawan warta huunde feere.